<hesitation> so ngoonga Alla walaa ko neɗɗo waawi wiide. So wanaa so ƴeewii ko nde wii koo, jannga, jaaboo. Ɗun nii non. So wanaa ɗun kaa hono goɗɗun walaa ton ko neɗɗo waawi ɓeydude hen. <hesitation> Ayyo, ɗun nii woni banngal jannde majjun e sifa majjun.